פין ראדי נבדל אלטאריקה דחאיתי בזאף, אול חאג׳ה רע נעתמד עלא אלדוא אלטביעי פנהאר, נד׳ם אלוקת דיאלי באש נסתע׳ל אלשמס קד׳ר אלאמקאן, פאלליל ראדי נסתעמל אלשמע ומצאבח תעמל בלבטאריאת, בניסבה לטהי ראדי נסתעמל אלחטב אאו אלפח׳ם, ראדי נרכּז עלא קריאת ואלכתאב, ואנשט׳ה תסעדני עלא נתעמל מע אלווד׳ע ולאכן ראדי נחאול נלקא אלראחה ואלבסאטה.